Eey, hiiso ko fannu moƴƴo no feewi. Ngati gannde burɗe anndeede hiisowal ina hen. Angal woodi kilaa ko ɓooyi haa hannde angal gollire. Mona fof ina foti anndude hiisowal ngam waawa hiisaade kañum kadi e waawde feewnude geɗe nafooje aduna fof.